Aha, tsy magnova aby io na dia hoe akeo aza sira vovony, fa mitovy fogna na sira vovony na sira vengany fa i fomba fampiasaina ananjy fogna zany i le amarôany le atônô amle raha ohanina zany le raha atoko zany mila lanjelanjenô. Raha vô sira vengany zany izy dia mila lanjelanjenô le fomba fagnatovanô ananjy.